باش تعتذر من انسان، لازم تبدا تقوله اسمحلي، و تـ <hesitation> و تبدا باسمحلي و مبعد تذكرله الـ الحاجة لي راك تـ <hesitation> تطلب السماح عليها. مثلا، اسمحلي أنني قلت هاذيك الكلمة ماكانش قصدي و تـ تشرحله <hesitation> كيفاش حتى صرات الغلطة او تقوله بلي ما مانـ ان شاء الله ما نزيدش هاذ الغلطة نعاودها.